Asshuqul al-ana muhim lai bilen mutaqidinna bador annas aʼellim lel akharin kula da hubas assahi asshi benek wa ben nas betak, assahi ambenak wa ben bikan tikhadam foga, assahim benak wa ben dawlitak, wassahimbenak wa ben iyalak kula kan asshqul.